يعني هو ما كان الشغل كبير فيه تلات غرف كل غرفة فيها نافذتين يعني ست نوافذ اضافة الى انه الباب موجود لكل غرفة لحالها وكل النوافذ عليها ستاير يعني للتغطية وبتساعدك انه تتحكم في الضو اذا بدك يعني المكان ينور او بدك انه تريح شوي عينك فبترجع بتسكر الستاير مرة تانية